Berapa lama sayuran dapat di sebelum menjadi berbahaya untuk dimakan <hesitation> <noise> jadi sa pernah bekerja di warung nah warung ini nih sa pu <hesitation> kaka satu kita kenalan di gereja jadi sa macam kerja part time begitu nah kaka nih de punya warung jadi de suka beli stok sayur sayuran buah buahan trus nanti de simpan di kulkas nah biasanya tuh <hesitation> menu menu yang kaya ada hubungan dengan sayur sayuran itu cah kangkung sama cah sawi <noise> nah biasanya walaupun sudah di simpan di dalam kulkas tapi itu de cepat, cepat busuk tidak tau kenapa tapi sayur sayur tuh de cepat busuk nah tidak semua sayur juga cepat busuk ada beberapa nah yang menurut sa yang paling cepat busuk tuh sayur sawi dengan sayur kangkung tapi kalo dari kangkung dengan sawi yang paling cepat itu sayur sawi <hesitation> menurut sa kenapa de paling cepat busuk karna de punya kandungan air di dalam de pu batang daun itu banyak jadi kalo misalnya kita simpan <hesitation> satu hari ini kitong beli kitong simpan untuk besok atau lusa sa yakin <hesitation> besoknya mungkin besok malamnya itu pasti de sudah busuk duluan Dari pada kaya misalnya kita bandingkan dengan sayur kangkung atau atau sayur kol begitu itu sayur sawi yang menurut sa paling paling cepat busuk begitu nah mungkin yang jadi saran tuh kalo misalnya kam mo makan sayur sawi lebih baik kam langsung masak jangan kam simpan simpan dikulkas lagi tuh jangan karena bisa di bilang kam buang buang uang juga kalo misalnya kitong simpan simpan baru unjungnya kitong tidak makan sa juga pernah beli sayur trus sa simpan yang sa rasa nanti sa akan masak kah nanti sa simpan macam kaya <hesitation> stok makanan begitu sa simpan trus karna tugas kuliah dan <hesitation> lain hal sa tidak sempat masak padahal ini baru satu hari satu harilah sa tidak masak itu besok tuh sa kembali sa cek kulkas begini sa pu sayur sawi su busuk dan itu menurut sa sayur yang paling cepat busuk sudah daripada wortel daripada labu siam nah makanya kenapa sa sekarang ti kalo sa mo makan sayur sawi baru nanti sa beli untuk sa masak tapi kalo misalnya untuk stok stok itu sa tra beli sayur sawi sa beli wortel labu siam, sayur kol, tauge kaya kaya begitu